Michineꞌ bit michineꞌ bit kurroo lo diferente naꞌ kaptu kran michi lo tuxuxulo laskaꞌ xnaꞌ diikaꞌ se ga bkwasaꞌ miete ḻoi aja kariñoso kak neron nshark blan lluu unro jap uro kunkaraꞌ bdinronfo ni to xo biyixkap karabi kuloy nagag kakarau "intelligible" senet jamiet kaꞌ llein nwa per bi kuloy tursho ble kano.